ña ní síasi na ñá tu kú tityi katyee taku yóo ra ñuu visi´n hua ra yantua tavintúa tavitú tu tityi na kiin yo ntúu ru kiunu yo ra taviña ra ñá ta tiempu ña´a yó´o usia ka yó´o una íín ha ntisa katyi kuíaa ra ñaa mia uvi yó´o ha hua intua´ri ika hua kanantuva ri ra síantiu isontíur ra tavantiu ri ty´tyi kuemiri ra ta´ña ni sinintiu ní tyityíri ra kisíantiu tavantíu ri yasintíu si ixta ntiu tyi ña´a ñá ña ntavi hua siasíntiu ka ñuu ntiu ra ñaa siuntíuri xaxintiu yá´a ra sa´ra ña xaxintíu ri ra ika tyantíu ixta ra siasíntiu a´sá ña lintiu ri kuntíu uu´n tukuntiu nú ixta ra kosontiu ii´n kosontiu ra sa´ra sá siatukuntiu ri u-m a´su íya lalu a´su íya ra sa sá ii´ri nuntiu kuenta yuva ri siasintiu ti kú tityi ká